Aminay manokana alongany a akoho tsy afaka ampitovizinao sy hoe ho ho tokony hoe ho vorogna satria efa samy hafa hoe akoho a de vorogna, na de hoe ataoko hoe akoho a mangatody kara vorogna, akoho koà managnelatra de <hesitation> tsy de hoe hitako hoe mitovy loatra hoe afaka atao vorogna koà le akoho.